karə jənni mən nuu ləmang kangən ngi nsuga yəmban gəm kə bən dək nyii a mura jinihii kawʊ wimam nsuga yəmba fʊnkur da məyən ki niwa nuwayai a niwa tə təm tə jii a nuwa nəbbə kamən farə yəm aji a məntən su kamən jara yəm a jiya kaute nsaga yəm a yiya kante myankə bən jam kak gərən a kante nyənkə bwe ba nya bərsan nyənkə nəə ba nya bərsan gəre nyəng kə bən muga rigərə kən kee jini rəgə kən yəm nyənke bən ningga rəgə kən nya bərsanda chimba gʊsatəmmən kamən farə yəm a yau jini a mətən bwanbə ka mən farə kamən farə yəm kamən nu ləmang nsugara jiya wutən <hesitation> re bətəm chuum kamən nu ləmam bərə kə karə jini bən tuəssamən a murəyʊ sugən kamən jarə yəmma jiya sugən a jugʊrda bwelə tən bwe chuuwiyən bərə sugən ka nungbən ga bwebarə tən bwechuumi suggarəkə. <hesitation> ka nyagʊ bərəkə ba yəm ga bwutanjiyʊ gu ba yəm gu nənga wu nyagumi gʊ bo yəm gu guu nənyami me nyagumi bəttə yəmga nyaguwiyan junu rə bwiraguwiyən junu nji bətə chi kinin ga? kulo wutəmmə a sugən kamən farə mong suga yəmma jii məni jiluʊu lii fautang me juttə kwong nyalba gukə bən nyai a gwe yəm ba junkurəm a fung janguya niya jiwuwa muyu ka mən farə yəm a kang kin bərəkə meri jiwun nuware a kan a yəmba niyajiwuwe ki mebən nuwa murəyu bərəkə gwe mən kəmmarə mong məmmama kamən niləmmang kan gəngi wuni ngulki bən suwe jini dang dang warugu yi wuniki bən nu ləmmang kan gəngi a məntən yigi bo berəki kunyinki nberəga jina lagərəyən nyənki bən di rə yəmbə in ndər bəmən a simba jii wuniluu farə go gəyəm wuniluu farə go gə dəmən lagərəkə bən yigi bən jəgga gai kə kəkən yəm bəttəbə berabugən ba yəm go mən buu jiwu mong uyənkə ba ke karə bəttəbə ku bəttəba təmba dɨjjiminəm ngalagər məni a dəmmən nyənkə ba kegərən a dəmmənbə nyəng kə ba mullarəgəng. nyərə ban nəbbə ku abe ba be badəb yəmba ninnən a dəgga jii njəggaraiyəm kamən nuu ləmmang a jiya chiwuwa langərda nunuwuyən bərəkə nalungo meng ləmang ka mən nuree mən jarə mong mənang yəm langərki menabən be gwe kən dəgga gani dang dang bəra yəmba langngəu njiwu ma kamura jini farə bəmgə ku niya jiyu a nganga dəmgəu n'nga dudda məyən a gai waiwe mong beng su yən nang yəgən jiga nam yongmən nan yəng na na nya bəttəbə bən buu rə səlla fungbən ne ra buggəm ba be ba nya a məntau bo ji mən nuu ləmmaugugi kamən farə mong chiya kai nang suga yəmai ba berə jautanguya kaggi kamən nu ləmang a məntən kaman nulamang a nga kerang ko me kanta murə kə bən chəchii a kai bən ke kerang nang nya yən yaggə jiini yəmbə warəgʊ jinni yaiye ka mura jinii mən nu ləmang kang gənugi məntən kə n'suliyer da sɨgən, suyerdə bən nəngnga kə bən nya jawwu nəngaya kə bən məra tən surgəra dudda məyan ka mura jinii mən nuu ləmmang kangəngngi nya nang mərtən bunən a durda məyən mmratən sɨr a durdamən. jiiwu bən nuwa kə bən nyar mərtən bunən a durda munə to jihii bənuwai gəu jiwu nii ləmmang ka gənggə bərəkə ni meba nuu ləmmang a jiwu meba nuwatən fənə ta gʊjiyʊ ba yai jini ye ka mura jiwʊ me mən nu ləmmang kangəngi mən chuure gəbba tʊgai kə nya jautangnya kaggə bərəkə karə yaggi jini bən suwe mo mən nung ləmmang kangən məu nuwa kə balə meng jini ba bendunə kwetərreyʊ.